E wodi nyande go fini miɗo fikini subakaka sai koyɗimi tawmi, mi yihi Lagos <noise> mi ɗosowa Ilori, fo faylami mi joɗi moɗo mijoki sai ngimi mi noddama. Ngiɗon mo dassuro mo moyi wane toy ngonɗa sai mibi miɗo tawa wuro. O yi to mi wodi yadu Lagos na a wara ɗottayam, sai huni o lataniyam kowoni ɗoyɗol fu noko koyɗuno mi joni mi yehi Lagos. ayi ɗo mini dama joni mi yawa miwara mi yaha Lagos. <hesitation> sai ɗun latani huna kol kollami <noise> ɗun heccini an. <hesitation> faa kayi to njottoto <noise> fu ɗun lati e kayi fijo kulle latiɗe ko ndesu mi e nder gurna am ko njimi.